Ma arva, et kui sa umalõ umma telefoni näütüses määntsegiq äpi tõmbat ja tuu avitas sul juvvaq vett vai tetäq trenni, sis tuu om õnnõ hää sullõ.